क्व सब्जी ज्वो व्हंदि, स्या मुश्किल से मुश्किल तीन से चार दिन तक ज्वो चि आप फ्रिज मां रौखी सकदन। तेका बाद अगर आप सब्जी तखि फ्रिजे मां रौखि रौखला, त तेकि ज्वो क्व़ॉलिटी व्हंदि स्वो खराब ह्वे जंदि। अर यन भि व्हे सकद कि स्वो खतरनाक भी व्हे सकद अर ये चीजो त ध्यान जरूर रौखण कि जब भी आप फ्रिजर मां सब्जी ते रौखणां छिन, त तेते ब्लॉन्च कन चेंद। तेसे क्या व्हंद स्वाद अर बनावट ते क्वो नुकसान नि पौंछद।